Li cirneri di li vistiti funziònanu di sta manera: ci sunnu dui strisci, cu denti di metallu, cusuti paralleli nni li dui parti di lu vistitu ca si vonnu jùnciri. Poi c'è na speci di pezzu di metallu ca scurri ntra li dui parti; quannu va susu, li junci mentri quannu va jusu, li separa e li va grapennu.